Ny ilaina rice cooker alongany anh <hesitation> am'maha-rice cooker ananjy izany anh raha mandeha aminà courant izy de sy mila mandrehatra afo zany ianao de fandrahoàna vary indrindrandrindra izy io anh de afaka <hesitation> bitsibitsika foagna anao anh de mahamasa-bary agnatiny.